طريقة طهي الدولمة، راح اجيب ورق عنب و راح اقلي كل انواع الخضروات الي اني رايدة اضيفهم داخل الخلطة مثل الكرفس معدنوس باذنجان تماتة ب اي- بتيتو و ايضا اي راح اضيف عليهم انواع و اشكال من البهارات الي راح تنطينا طعم مميز للخلطة، و بعدين راح اجيب اضيف عليها كمية من الرز و راح اخلطها و ايضا راح نخليها داخل ورق العنب و راح نخليها على النار و راح نخليها لمدك خمسة و الربعبن دقيقة.